Buwaak amun faavin taasin la auvara giu fatalamin aauvara sunam ok suruk apot ko taasin la tewol suruk axon resin lamaskana pot lamur suruk fiyang la danaam tus axon wahpizin karik lamaskana pot guna makim a- axon lamun gu makim fanong gu pasim kol amarana resin ko la auvara kana maazi.